O rait axau talawa iaa ba totore siin. A nugu experiance a-a iaa ba manman siin tsi dokdokiaa ba manman tabubil ok tedi <noise> siin western province. A nugu mom a <noise> a wok siin aus sik nurse. nursing sister <noise> o nugu moma woksiin docktor siin aus sik. A xida skul prepa a la las-la sal siin grade six o gida ba tsotso siin grade six exam. A <hesitation> a-aggrade siin again iaa ba la siin. Australia iaa ba skul tolo ian australia. Ia skul siin australia iaa ba statim grade eight <noise> la-la-lagrade twelve ok iaa ba skul australlia laip o mo advents siin xida papua new guinea <noise> no xolot ap wan kain siin xida papua new guinea di xolot no marang di tsotso poul o tsotso <hesitation> tsotso siin kain tall arrangement o bia no mat kain di marang a stret. no rot di stret, no sal di stret. No haus shoping centre di inlain-inlain mu, o u ba skul. iaa ba skul siin countri side siin a no dokdok town tinanan a manman nort siin townsville siin nort vill side ok iaa manman siin <noise> xolot a dokdok town tingnam-tingnammu di ba sal thirty minutes mu di ba xal siin nugu skul. Nugu skul a manman bia ian bia lauteng no di rounim no skul o no cow mi no horse di white man di barateng siin no cow o di manman. Lalan banis. barateng ap silin poul nabautaxap <noise> di manman silin banis. no harse bula nan banis. Ok iaa statim grade eight iaa <hesitation> iaa bia experance first iaa bin travel manman la skul. <noise> ia ba manman <noise> iaa ba tingim no num xobel o iaa ba tsotso iaa ba titiiaa ba wari la-la-la iaa ba ian siin no inaman o no kain marang. Marang o iaa manman mu. no marang axau <hesitation> xida marang xida skul la monday la friday. o no weekend gita ba la siin no pu dan gida ba sisil siin no-no pu dan lalan <noise> a lalan lauteng o gida la siin a townsville. gita ba roun no xarim shopping centre. xida roun la siin no gida siin no game cusan cowboys di challence a broncos. paramata o no nrl no team. O xida go. xida la siin no sinima no haus video <noise> no anua xidul xida lisi no video bia lan big scrin. Lisi-lisi-lisi o sol adamis la ian skul <noise> liap siin australia a gat no kain marang a makim laip se axau no inaman di bisi siin no pu marang axap manman no axap na <noise> marang siin xida ba a <hesitation> ba wokim o axap a xida ba xida. Australia a axau a gat plati kain marang a manman o I makim a makim laip, <noise> num laip a u. o u ap manman poul num laip a axau. Laip lanlan paua new guinea xida painim laip a hard. xida panim no pu marang siin gida ba makim ap marang o xida <laughs> lanlan siin no-no kain marang ap axau no robri o no salim drug o hb no kain marang o experance iaa ba lasi siin austrailia axau.